اذا كان بامكاني اكون حيوان بري ليوم واحد تراني بختار اكون نمر. النمر حيوان قوي سريع. اه عنده جمال خاص احس اني اقدر استمتع بالحرية في الغابة. والقوة والسيطرة استكشف المكان من دون قيود. بعدين اقدر اعيش لحظات من القوة والهيمنة